اے تساڑا کوسٹن اے دا نہ کہ توس اپنی مرضی کنے اپنے ملکے نے اندر رہئ سکنے او، اپنی خواہشات نے مطابق۔ جتنا میں کشمیر رہ تعلق رکھنیوس۔ تساں ساریاں پتہ کشمیرنی ہسٹری نے بارے اچ۔ کشمیر ایک جڑا دا ایک حصہ انڈیا نے قبضے اچ دا، دووا حصہ پاکستانیاں نے قبضے اچ دا۔ تہ <hesitation> پاکستانی تے چاہنے کے مقبوضہ کشمیر اساں نا موڑی لبی اچھے کہ، تہ فر اے دوئے مطلب اساڑے انڈر وین۔ آزاد کشمیر وی تے مقبوضہ کشمیر وی۔ لیکن انڈیا چاہنا کے آزاد کشمیر جڑا کشمیر نہ ٹوٹا جڑا آزاد ہوا دا او وی اساں کا موڑی لبے۔ اے بس پاکستانیاں نی تہ انڈیا والیاں نی اک آپس وچ جنگ زی اس جنگ وچ اس اس نی زد وچ اس نیاں۔ اس اپنی مرضی کنے رہنے چاہنے آں۔ اس جاننے کہ مقبوضہ کشمیر وی اساں نے کنے وییت۔ اساڑا اک اپنا ملک ہونا چائنا دا۔ ہر بندے نہ ایک اپنا نظریہ ہونا دا۔ لیکن کوئی آخنے کہ اساں نہ اپنا ملک بننا چائنا دا۔ اس اپنی مرضی کنے رہاں۔ اساڑے اپنے حکمران وین۔ جد انج وی آزاد کشمیر نہ اندر جذو۔ وی کوئی پرائیم منسٹر بننا دا یا صدر بننا دا تہ اتنے نے پاکستان نے پرائیم منسٹر صدر نیں مرضی کنے بننا دا۔ جو انیاں کہ اتن حکومت پی ٹی آئی نیں دی تہ اوتوں پی پی نیں حکومت اٹھی اچھے۔ اس طرح اوتھے نے انا سسٹم نیا۔ پورا کنٹرول پاکستانیاں نے انڈر ہونا دا. ار بندے نہ اے رائٹ ہونا ذا، ار ملکے نہ جو رائٹ ہونا ذا کہ اس کول اپنی اتھارٹی ہونی چائینی ری۔ اساڑا خیر ہئ ملک تہ نیہ بنیا لہکن ایک ریاست دی پاکستان نیں۔ لیکن اساڑی ریاست نے اندر یہ آزاد کشمیر نے اندر یہ لوگ کافی چاہنے کہ اس طرح اس اپنا ازاد ملک بنا، الگ ملک بنا، پاکستانیاں نہ رائٹی بنا۔ لیکن اس اچ ای اساڑے بڑے بڑے جیڑے حکمران زے، اناں اچ کوئی جانے کوئی نیں جانے، ار بندے نیں اپنی رائے ہونی ذی۔ اے راولے کوٹاں نے پاس اے گچھیا اٹھی تہ او تہ بلکل اس چیزاں نے اکے اچی نئ کہ اس پاکستانیاں کننے جڑا۔ لیکن دیکھا جائے تہ پاکستانی اساں واسطہ ایک اچھا آپشن وی دا۔ کیونکہ آزاد کشمیر نے اندر اس طرح نے اتنے وسائل نیں، وسائلاں نیں کمی نیں وجہ توں فر اس ہجرت کری آنے آں۔ تہ اتنا اچھی اس اپنی ایجوکیشن حاصل کررے آں، ہائر ایجوکیشن اسے طرح حاصل کررے آں۔ فر اوتھاں ہوسپیٹل نہ کتنا مسائل سی، اتے ںہ جدوں کوئی چھوٹی کوئی بیماری ہونی تہ او ڈاکٹراسنگا لکھے دئ شوڑنے کہ ریفر کری شوڑنے، پنڈی نیں گچھو ہی نہ کا۔ اتھے نے نیں ہوسپیٹل نا وی بہت بڑا مسئلہ دا، ایجوکیشن نا وی بہت بڑا مسئلہ دا۔ باقی سیر تفریح واسطے تہ آزاد کشمیر اساڑا ماشاءاللہ بہت سوہنہ دا، اس نی خوبصورتی تہ پوری دنیا بھر وچ مشہوردی۔ اگّے پچھے ویڈیوز وغیرہ آنیاں رہنیاں۔ لوگ دیکھنے، اس نے بارے کومنٹ کرنے۔ فر تہ نہ کافی سارے لوگ اتن گچھی سیر و تفریح کرنے زے. ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ ہیاں جس طرح گنگا چوٹی ہوئی گئی، بہت خوبصورت جگہ دی اتن بہت برف پئی دی لیکن گرمیاں اچ اسنا جلے <hesitation> موسم آناں زا اسلے بہت سبزہ کھلنا زا۔ ایر جسلے لوگ آنے تہ بہت خوش ہونے دے کہ آہنے کہ کشمیر واقعی جنت دی۔ فر جسلے بارشوں وغیرہ ہونیاں پھراس طرح ہوناں دا کہ پہاڑی علاقعہ زا نہ لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ہوئی یانی دی۔ فر سڑکاں شڑکاں بند ہوئی یانیاں فر حکمران اس طرح بعض ،،تہ بہت لیذی ہونے گاؤں والی سائڈوں وے تہ اتھاں نے گاؤں نے لوگ کیا ہونے زے، بیچارے لگے آپے، آپے روڈاں کھولناۓ۔ لیکن جیڑے سیٹی نیں طرف اس طرح کوئی لینڈ سلائڈنگ ہوئی ا ھے فر تہ او فوری طورنال کروائی شوڑنے دی۔ لیکن گل اے اسی کہ اس اپنے کشمیر نے اندر اس طرح نے نیا رہنے لیکن اربندے نی اپنی رائے ہونی دی لیکن ماڑی رائے ایئے زی کہ اساں ناں اساڑا دووا مقبوضہ کشمیر جیڑا دا او وی اساں کنے ملی اچھے۔ او ملی تہ چلو اساں نا ایک اپنا ملک بننا چائینا دا۔ جسلے دوئ ریاستیں اکٹھیاں ہوجئیں تہ ایک بڑا ملک بنی سکناں دا۔ اس تا کہ اساڑے تعلقات انڈیا کنے وی اچھے ہونے چائینے زے، اساڑے تعلقات پاکستان کنے وی اچھے ہونے چائینے زے۔ جیڑی تجارت اساں پاکستان کنے کرنے اواس پاکستان کنے کراں جیڑے اساں انڈیا کنے کرنی او انڈیا کنے کراں۔ لیکن جسلے ہسٹری دیکھا جائے تہ اساڑے پرانے پرانے حکمران جڑے اناں نے وئ اس مسئلے پر اس طرح نی گل نی کرنے۔ اناں سوچا کہ ایک قسم نا سودا کتا دا کہ بس جیڑا تساں انڈیا کول جیڑا دا انڈیا کو لیے رہ، جیڑا پاکستانیاں کو لیے رہ، ایک اپنا ملک ہونا چائنینا دا۔ اس تو بعد گچھی أس انڈیا کنے وی اپنے تعلقات اچھے رکھاں، جو اہنیاں کہ انڈیا کول اس مقبوضہ کشمیر چھینی تا اینا، تو اناں کنے تعلقات بلکل ختم کری شوڑاں۔ تا انڈیا نے أس مقبوضہ کشمیر نی وجہ تواے انڈیا کنا، ساڈے تعلقات اچھے نئ، پاکستانیا نے وی اناں کنے اچھے نئ۔ دو ایک جسلہ اواسہ کا مل لبی اچھے ہیں، ایک گل آپس وچ کرن سارے بڑے بڑے بیجن حکمران۔ ایک معائدہ ہوئے اناں نے درمیان، اوآہن کہ ٹھیک ہے کے پا مقبولہ کشمیرکا کشمیرنا حصہ بناؤ، اس کا ایک اپنا ملک بناؤ۔ جسلا او ملک بنی اچھے تے فراس نے تعلقات انڈیا کنے وی اچھے وین، اس نے تعلقات پاکستانیاں کنے وی اچھے وین۔ جو اہنیا کے پاکستانیاں کا ویرو سائیب جیوئی ہے، جو وی اہنیا کے مقبولہ انڈیا کا ویرو سائیب جیوئی ہے۔ اس طرح نیا اسا ڑا ملک ماشاءاللہ اب ساڑی جئ ریاست کشمیر زی ماشاءاللہ بہت پیاری ریاست دی، اس نے اندر لوگاں نی سوچ اس طرح ہونی چائنینی دی، جو اہنیا کے ادے ارجلنے ادے اورجلنے، ایک کلنہ تے تھیا تے سترہ سسٹم۔ کہ کوئی آنے کہ اس انڈیا کنے گنے چاہینیاں، کوئی آنے کہ اساڑی ایک اپنی آزاد ملک ہونا چائینا، کوئی آنے کے اس پاکستانیہ گنے گنے چائینا، سارے ایک رائے ہونی چائینی زی، ایرا اورانیاں نہیں ہونی چائینیاں کہ کوئی ایرجلنے کوئی ایر جلنے، اسے طرح جسلے ایراور سارے گنے نہ، تہ فر او جھگڑے پیدا ہونے سے ہلای، انان جھگڑیاں نی وجہ تھوں اے فر آساڑے ملک، آساڑا مقبوضہ کشمیر اساں تھوں الگ دا، انڈیا سا کا نۓ دینہ چاہناں، اور پاکستانی ایوی آیا جیڑا آزاد کشمیر دا اے اوناں کا نی دینے چاہنے، کیونکہ او اناں نی وی خواہش دی کہ اس کشمیر ہینہ، اناں نی وی خواہش دی کہ اس او مقبوضہ کشمیر ہینہ، کیونکہ ماشاءاللہ مقبوضہ کشمیر بہت آزاد کشمیر تھوں وی زیادہ سوہنہ دا، اس تہ نیاں گۓ لیکن ہسٹری وچ جلہ غور کری ال تہ پڑھنی ال کتاباں شتاباں اچ، اتھاں ائیاں لکھیا دا کہ مقبوضہ کشمیر جیڑا دا اس نی خوبصورتی کوئی انیں مقابلے اچ کوئی باقی کنٹریی تھیا نہ اسی اچ، تہ دنیا نے دویاں کا ملائی تاکہ لوگ اتھاں ہسی خوشی رہین، دنیا نے دکھاں سکھاں اچ پیش آئین، تہ فر جسلے دوۓ ملی الے تہ لوگ فر آپس اچ گٹھے ہوئ رہ لے، فر اناں نی تجارتاں ای رو رولیاں فراس نی بہتری فر آساں کا، اے والکے اسناں کوئی۔ ہوسپٹل اگر نیا وی اپنے ملکاں نے اندراس طرح صحیح اس انڈیا کنیا اپروچ کری سکنیاں، فر کوئی تعلیم اچھی اگر اساں کول وی، پہلی گل دی کہ جیڑا ایک ملک بنی ینا تہ فر اس نے اندر بہت ساری چیزاں آٹومیٹکلی صحیح ہونی ینیاں، اس نیاں روڈ صحیح ہونی ینیاں، اس نے سکول صحیح ہونی ینے، اس نے ہوسپٹل صحیح ہونی ینے جدوں اے ساریاں چیزاں ٹھیک ہوئی ینیاں، اس نے باوجود وی اے ہن پاکستان وچ دیکھی شوڑیے، جدوں وی کوئی بہت بڑے بڑے حکمران جڑے دے سپیشلی اے بیمار ہونے تہ اتھے نہ اپنا علاج نہیں کروانے، اے فوراً گھننے، کسی امریکہ نے ہوسپٹل وچ گھننے یا فر کسے لنڈن نے ہوسپٹل وچ گھننے، اتھے وچ اپنا علاج کروانے، باقی عوام جڑی اضیعتاں پاکستان نے اندر رہنی، او ہر کوئی افورڈ تنہیاں کری سکنا کہ اساں اپنا علاج گچھی امریکہ راہ کرواں، حکمران تہ نکلی ینے، حکومت تہ اے تا کرنے، جسلے حکومت کیتی توں بعد ریٹائمنٹ نیں باری آنی نی تہ اے اتنا گھننے اٹھی کہ اساں اپنے ملکے اچ سیکیورٹی نہیں، اساں کا تحافظ فراہم نیا کیتا جانا، اس اے ملک چھوڑی تے جلے آں، اس طرح نیاں ہونا چائیناں، تساں اتھاں رہے او، ملک اپنی حکومت کیتی آ، کھادا پیتا تساں ساریاں اتنا دا، پھر جسلہ ہون اتھے رہ نیں باری آنی تے تسے تاں نسنے او، ہجرت کر رہے ہو کہ اساں اے اتھاں ہیاں ہیاں دا، پیچھے وی عوام رہنی دی، اس غریب عوام نہ فر کون کرنیاں، جدوں اساڑے بڑے بڑے حکمران آنے کہ اساں اتھا تحفظ نیا تہ اناں نے اتھا اساڑی جیڑی عوام جڑی دی، اساں دا کس طرح تحفظ ہوئی سکناں؟ اے تاں ہر بیٹی میں سپیشلی اساڑے اپنے آپے آہنے اسلامی ملک زا لیکن اسلامی ملک نے اندر بیٹی اس طرح محفوظ نہیں۔ اکیلیاں آس باہر نیاں نکلے سکنے۔ ہوسٹل راہ اتن اسلامباد نے اندر اے گل دی۔ باہر کتے وی نکلیاں تہ کوئی سنیٹچر اچھی فون سنیٹچ کری شوڑا یا فر کوئی اور اس طرح نے گن پوائنٹ اپر روکی تے انانی اونیا۔ باقی اساں نے ملکا ریپ نے کتنے کیسز سامنے آنے اٹھی۔ ہر دوئے منتھ تریے منتھ کوئی کیس سننے چانا کہ فلاں بچی کنے ریپ ہوئی گیا۔ اے چیزایں وی نہیں ہونی چائینیاں اساڑے ملکا اچ۔ جدو اساڑے حکمران اہنے کہ اساں کا تحفظ نیا فراہم کیتا جانا تا اساڑی عوام پر تہ سرعام زیادتی ہونی زی۔ اس ناں تا کوئی مدے مقابل ایانیا۔ نہ حکمراناں کوئی اس نیں پرواہ زی۔ بس اناں تہ حکومت کرری ہونی زی پیسہ کھانا اوناں نی اپنا اتنا پیسہ کمانے تے سارا کچھی باہر جمع کرنے۔ باہر جمع کری تہ اوتوں گچھی اپنے بڑے بڑے گھر بنانے سے اتوں گچھی گھراں اچ رہنے دے۔ اپنا ایک لیوش قسم نا اونا ناں لیونگ سٹائل ہونا زا. باقی عوام کا تو چھوڑ ی گنے دے۔ اگر توساں نیا آئے تا رہنا تہ تساں حکومت وی نہ کرو کسے ایسے بندے کا آ گے اچھن دیو۔ جیڑا حکومت صحیح طرح کرے۔ عوام نی خدمت کرے۔ عوام نہ ایک ہمدرد بنی رے۔ اس نے ایک پکار پر اگلا نمائندہ جڑا وے او لبيك آہے۔ جو نیہ کہ تساں ادھر رۓ او، حکومت تساں اتھے کیتی او فر جی آخر ولے تساں اتھے گچھا اٹھی۔ فر جلے او مریاں تو مڑی اناں نیاں ڈیڈ باڈیاں تہ نہ اٹھائے دفن وی اتھئی کرو نیں ناں اتھاں پاکستان وچ کس گلہ آنیو نیں تس۔ تہ لہذا جو چیز نیں ہونی چائینی اے اساڑے حکمراناں نی بہت بڑی مسٹیک زی۔ او عوام نی گلا بلکل نیں سوچنی۔ او صرف اپنے بچے نی گلا سوچنی۔ اپنے بیٹے نی گلا سوچنی۔ جو چیز اناں نی بہت غلط دی۔ اے نئیں ہونی چائینی.